Fômba famonoana afo. Izy io fitaovagna indesigna mamono afo. Menamena couleurnazy ary karaha tavoahangy maventy igny izy. Vy. Kafa misy tany mirehitry dia alaignao io fitaovagna io. Sokafinao ave tirenao, tifirinao amin'ny tany le tianao ho maty afo. Dia izy igny magnaboaka raha fotsifotsy mamono i afo igny.